Raha misy vahiny ho tonga aminahy ai, namako hamangy anahy de zaho zô de raha ho Antananarivo aketo de mizaka aminanjy rehefa hiainga aminay aty ara anao de ataovy manifitify ane lay akanjonao fa mafanafana ny andro zao fa aza de magnano vagnanina be fa sao de hoe Antananarivo aty de atao mafana be a- am- i akanjo, mafana be andro aty de ataovy manifitify akanjonao de atovo mihazahaza sara fa aza mangala baraka ny faritra misy ansena.